Misy dimy zahe fianakaviagna araiky <hesitation> papako eoeo amin'ny <hesitation> dimapolo taogno, mamako eo amin'ny efapolo taogno, ny zandriky <hesitation> eo amin'ny roapolo taogno latsaka de zandriko farany eoeo amin'ny <hesitation> dimy ambiny folo taogno latsaka.